Ore isoseño reta mbaetɨ roikua kuanunga tembiure, oreretako jae tembiu puro, roguinoi oreaka peguañova, mbaetɨko roguinoi soo oyeapo moa ndiveva,